باهي باشنعمل ايس كريم فالدار <hesitation> نجيب سيطخوناد نصبها في كاس و نزيد عليه الما و نخلط بلقدا نحط فوقهم معلفه ولا عود ولا حاجه و نحل لكونجيلاتورو نحطو فالكونجيلاتور و نسنى ثلاث اريع ساعات نطل عليه كان لقيتو هكا سيبون شد هكا صحيح دونك سيبون صار ايسكخيم